Tishlarni to'g'ri yuvish uchun to'g'ri tish vositasidan foydalanish kerak va tishlarga zarar yetkazmasdan ularni kuniga har ovqat yegandan keyin yuvib turish kerak bu. Chunki tish bu ovqat yeyish vositasi va uni har doim sog'lom tutishimiz kerak.